بكل تأكيد بيتزا, خاطر أنا من عشاق البيتزا خاطرها هيا تابعا لكل الأذواق, حتى الآيس كريم تابعا لكل ذوق, أما البيتزا أكثر و <hesitation> منيش من محبي الآيس كريم خاطر إنا منحبش برشا لا- الحاجات االسكرية, على قد ما نحب الحاجات المالحا, قبل كل شيء لذا أنا أفضل البيتزا. بالنسال لي انا ننجم نعيش معناها <hesitation> على بيتزا